डब्बेदार कलिनु सफाइउ तंगे किशंग मुलुक ध्यान तामो ग्याच। क्यूंकि किशंग माँ ग्यात के हुजु रंग उड्डेणो ग्याच, इसलिये किशंग पहले ता खिमो पढ़ेतो की डब्बा हलेस तो। गीला डब्बा तो या सुखा डब्बा तो। गीला डब्बा निज्या हतायोन जैसे चा दादा निम या कॉफी निशान निज्या, आई सुखा निज्या जैसे मातिउन बिशान। कालीनु सफाई तांगे किशंग सुखा डब्बा निमकालिनों दो। किशंग पहले ता ब्रश हुसु साफ लन्नो ग्याच आस पासु मातिंग। हुडु बाद सांडा डिटरजेंटु या सिरका गुल्स हुडु देन तामो ग्याच आई धीरे धीरे होडो ब्रश साफ लन्नो ग्याच। ह्ने साफ हचिजया। अगर गीला डब्बा निम ता बेकिंग सोडा शहते या सिरका शहते हुडु देन आई पांच दस मिन्टे तांगे किशंग हुडो छोड़्यामो ग्याच ह्न्ही, दो हुडु कुछ टाइम बाद ब्रश साफ लन्नलान साफ लन्नो ग्याच।